Eñoo bá tý í’ kiee’ dsa etⱥ náá’ kö fyy ñí’ guóó go iä’ e ñoo ba re lɇ e tⱥ e nⱥⱥ’ dsa re fⱥⱥ’ra jö nɇ kuro e re laara de e dsel laa e fyy je xin Baja California, Sonora, Chihuahua, dsa guá’n ga ka fy re Lv NÁÁ’ DSA kí jmá’n jy kié re kióó, kie <hesitation> kié, kié jmá’n jy kie re kióó ba ïï’ éé’ dsa u kuro e re lóra la’ a la ku jy mó e éé’ i jiⱥ’ ba re lɇ e náá’ kiä’ jy ´mo ýý’ kiéé’ kö’, jia’ ba re lɇ jy mý féé’ jmóó jia’ ba re lɇjy, jia’ re lɇ jy la kú jy süü enuu re fáá’ra jö nɇ, elóra jmíí e f ⱥⱥ’ra jy süü jmí’ re lɇ e k ató ka guó kiä’ jyn dsa jáaá kien jmí’ re lɇ k ajá já ka ja gín my guíí re fⱥⱥ’ra jö nɇ, jia’ ba re lɇ e tⱥ e náá’ tá’ kiela’ ba la kú e re éra jönɇ e re jy sun jy fyy e ää kie re fⱥⱥ’ra jö a la jóó je dsel wÿÿ xinu iä dxáá’ ga la ku Guerrero la ku nɇɇ Micchoacán, nɇɇ jé je fⱥ’ ta’. La ku Veracruz la ku, jia’ ga ka fy ba lɇ dsa guá’n ga jy fóó’ dsa dse guá’n la jy ty í’ kie’ dsa e la lɇ náá’ lajy my féé’ kiee’ la jy ´mo ýý’ lajy jmí’ lɇ kuöö la jy sún kie’ jmíí re lɇ e tⱥ e náá’ dsa jää e <hesitation> jää kí lóra ekiie’ jmí lɇ jy ty í’ kiee’ dsa i náá’ iä jéeé re fⱥⱥ’ra jö la ku jy estados e jäáä my lora e la ku enɇɇ Hidalgo re fⱥⱥ’ra jö ta Köö re fⱥⱥ’ra i fyy ba té’n dsa e e <hesitation> ta jmí’ ba re lɇ jüü aji’ re jüü re f ⱥⱥ’ra jö la ku Hidalgo ji fá’ la xen i ló e fa´ta fóo’ xen i ló e xin Otomí i xin <hesitation> jmⱥⱥ pausa jää i xin Nahuatl i xin Tepehua kiela’ ba la jy jia’ ká’ estado eñóo ba la jy fóó’ dsa eñóó ba ba jy jy e <hesitation> e e xin la kö té’n dsa re fⱥⱥ’ra jö i kie la kö té’n dsa ba jö xa ba jy tý íí’ kie’ jmí re lɇ náá’ kiä’ my féé’ kie’ kiä’ ´mo ýý kiéé’ kiä’ jy <hesitation> jy jy süü e é dsa náá’ e kiela’ ba lay kuöö, la ku juóó kö’ ta jmí ba re lɇ náá’ dsa. Ejö jö e nɇɇ ñí’ <hesitation> ñí’ guoo’ go iä’ je náá’ra la jö e ñóó ba té’n dsa xa la köö estado, eñoo ba foo’ dsa xa, eñóo ba tý í’ kiee’ dsa xa, eñóó ba jy mi féé’ e xa kä je tá je náá’ dsa jö e re lora e kiee’ ñí’ fyy kiera jö nɇ e xaba fóo’ra jná ju jmíí, xa ba e la lɇ tⱥ nⱥⱥ ‘mo ýý’ kie’ ñi’ fyy kieera jönɇ e la lɇ te dxen dsa ä tá kien e e dsa kú dsa ñíí dsa e jmóó t´pa ‘ e nɇɇ e e ku en úú’ Jö I SÝÝ i re no re guⱥ ää ta kiee’ tá’ jö e kie’ jö jmoo tá’ e <hesitation> E JMóo tⱥ’ köö júú jö e la re lɇ e re lí ka fy mu féé’ je re nó re gua tá jö, jää jö dxátá’ jmyy e uíí jiñi e ‘ná’ re lí my jmýý e la re li fó’ jö e li ngýý guóó’ jö ere jmóó ta dxó tá’ i re jmóo ‘mo ýý jö, kie’ jö ‘ny jmýý ‘néé’ guo Kí jö ‘ni jmýý néé’ guo tá’ my jmýý. E ñi’ fyy jó, jötu my ää i’ my líí my jmýý jö, jö jmóó tá’ my féé’ jö my féé’ kiee’ la fý’ dsa fyy jö e ï’ e éé’ ta’ jy mó, kie’ ta i kie sýý jö ráá’, ta xi jö ‘nyý’, Ta xí jö kuⱥ iää jö ngý’n tá’ jö jmóó tá’ jmýý’ ï’ éé’ tá’, ejö ba ty í’ kiee’ta joNɇ e ka lɇ e tⱥ e náá’ra, kiela’ ba kiä’ juó´ra jö nɇ xaba fó’ra e lora ñi’ fyy kieera jö ki la dsa ju ñíí’ jná jö, dsa jmii b jná, kie la’ ba la jy e ï’ e kiera kö’ e jy <hesitation> jy jy mⱥ jö’ jy, jyn <hesitation> jyn jö ráá’ i tⱥ’ ä’ Jmyy la kú jö tóó’, la ku jö ‘móó’ my jää ro xen gajö re fáá’ra jö, jmýý e re nɇ jö jiama ä’ xen kí my dsán ba i ‘néé’ jö wýý’ ga nɇɇ’ xen jo e jöba e ‘nii’ e kiera e la lɇ tý íi e náá’ra e ka kuⱥ’ jyn xi iä ia úú’ra jö, kiela’ ba ñla ku enɇɇ kö tá e jmⱥⱥra kö, la ku tá’ dsóó jö e jmóó tá jenuu jö. enɇɇ ñí ba dsóó e náá’ jïï e jñi jy mý ka juy jy mýyý e ‘nii’ e kiera jö, la ku my kuyy la ku my jñóó la ku, sun kie’ jy <hesitation> jy jy my jü e dsel xa ñí’ uɇ je náá’ra jö. Kiela’ ba jy Süü e nóóra kä my jäaá ga jö nɇ, x aba jy ñí ekiee’ dsa jáaá e ka kó’ ka jmóó e nuu tá’ jy süü kiä’ e fⱥ’ tá’ dsa é jö la’ ba lɇ jy tý í’ kieera e tⱥ e náá’ra jö e la’ ba jö re fáá’ra jö e la gaa’ guoo’ go iä’ xaba tu i’ kiee’ la köö fyy a la ‘néé’ köö ty í’, a la la lɇ jy ty í’ e náá’ra jná ñí’ fyy kieera e náá’ dsa jia’ juyy kö’, dsa guá’n ba tý í’ kiéé’ dsa ki jia’ ro e dse guá’n jö ere lyna köö júú ñí’ fyy ejö ‘néé’ jia’ dse guá’n ree ba lɇ e jö i’i kieera e ‘ná’ e ree ba <hesitation> e ‘ná’ re jmⱥⱥra köö e dxó ba ñi’ fyy kieera a jia’ e re ti re níí ra jö ejö néé’ köö e ree í’ kiera kiä’na la jia’ ka jy fyy ejö ba néé’ jö e joo’ re lóra jó ki jia <hesitation> jia nⱥra jmí0 ba ‘mý’n náá’ tá i jia’ ka dsa fyy re fⱥⱥ’ra jö, ñí’ fyy kieera ba ‘né’ e nⱥra jmý’ lɇ, xa köö ‘mo ýý’ xaba jy süü, xaba fó’ra, xaba e la lɇ í’ kieera jö e tⱥ e náá’ra. Ejöba ‘néé’ e lí fó’ e re lú’n jö e la lɇ e tý í’ kiee’ dsa i náá’ köö fyy, jää ejö jia’ ka lóra jö, la kú sún jy mý féé’ e dse lí, xaba my féé’ e jmóó dsa ñí’ fyy e <hesitation> e í? e éé’dsa e ku gin dsa jia’ fyy, xaba mý féé’ kiéé’ ‘lyy kö’ ejö ro’ jmóó kie’ dsa la juyý’ ñí’ fyy, ekiela’ la fyy’ guoo’ go iä’ e jmóó my féé’ jö, jná jö jmⱥⱥra jy nɇɇ, jmⱥⱥra ää ‘lii, dxara jy sún kié’ e ka kú ka éé’ ‘lii kiäna jö e ja gii, e ‘ná’ e re mi líí jö jmí’ lɇ jy e ka kuu’ ka éé’ ta’ jmy ka guó my guíí e re Jï’ RE Fⱥⱥ’ra jö nɇ, jmóó tá’ my xó, my xó üü ñí’, my xó xaa’ ta jmí lɇ jy tï í’ kieera jö nɇ, kiela’ ba e <hesitation> e jmóó tá’ jy dxi, dxi my dxáá’ dxi kö dxáá’ fa’tá’, kiela’ jö ka gín tá’ lló’ mó’ jmýý tü e ka jɇɇ tá’ ‘lyy, e ka jáátá’ ‘lii re fⱥⱥ’ra jö ejö my féé’ jmóó tá’, ekiela’ ba re lóra kö’ e kiee’ la lɇ e júú dsa mý dsa jmíí e kiela’ küü dsa mý dsa jmíí re fⱥⱥ’ra jö nɇ. Xa <hesitation> xa ba ‘myy’ e xaba ‘myy’ kieera xaba e la lɇ e <hesitation> e ‘myy’ kieera, xa ba júú e ‘náá re fⱥ’ re fⱥⱥ’ra jönɇ e kii’ra jná ‘myy’ juu jná my, kiela’ ba kii’ tá’ dsóó ‘myy’ tⱥⱥ, ‘myy’ mánta jö e fⱥⱥ’ ka fy dsa jáaá jö e ‘myy’ e kíí’ra jönɇ ‘náá re fⱥ’ e nɇɇ e tⱥⱥ’ sún jy mý color mý color kiee’ my küü e tⱥⱥ’ ‘myy’ <hesitation> ‘myy’ juu e mý kiä’ sý. Sý e <hesitation> e llóo re fⱥ’ra jönɇ fⱥ’ tá’ dsa jáaá jö e my küü ba ka kuɇ, ka kuɇ ï e tⱥⱥ’ ‘myy’ kieera jö la’ ka fy ló dsa jáaá jia’ jmýý ä’ re lí fó’ re lóra xé’n jnáá, ki kuⱥⱥ bá júú la.